When ley talking about good wedding a na just about ley fine close or how much people go the but ley way you receive people you ley you la ley gir- <hesitation> you la having ley wedding and ley kind na thingey people experience the can tell la ley wedding la wor good wedding I only I get one experience in my life one wedding I got I get invitation for and la wedding from start to finish I wor part of everything and I know how a took so I know good wedding.